<hesitation> Raha hoe fandefa- fandehagnan'olo magnano voyage zany an, de anisan'ny tsara satria a, mampa- mampivelatry raha agnaty saigna zany, mampagnitatra agnaty saina hoe misy raha mbola sy ary hitany zany de hitany mandritra an'iny voyage iny, de misy koa zany toe-javatra mbola sy ary niainany de iainany nandritra an'igny voyage iny an, de mety ampo- ahazahoany lesona amin'ny fiaignany.